Bueno consejo xi ja ka ka'anyo ja kusú va'ayo xi nu yuk'u suelo un ehh pues ka ɨó nayú xi maáyo la hora ña'a kusuyó ehh ku ka una xi ka ɨɨn ja kuá te nunkoyó como ka iñú xi ka uxa ja ña'a yua ku la forma adecuada ehh kuúnva'ayo nu kúsuyo suni ma kucha'an kamayo ma kucha'an que sea na sa'ayo cambiar nanani tikachɨó, todo sabanayo xi a ka ka'anyo mayo yuan ku forma ja adecuada ku kusuyoó kuncha'a va'ayo xi kusu va'ayo suni.